Ah abin a tea ete e inteke le ni ashe, ke shɔni ugbada, ugbada, ke shɔni abu ima, ke shɔni ohéni ekpé, ke shɔni udaka, ke shɔni ubataŋ ejau, ke shɔni ohé ni agui, ke shini ohé ni ema, ke shɔni u nwishá ke shɔni <hesitation> eceŋ, ka tukieceŋ she hwa, ke shoni iikotai, ke ke nun e ré ke shɔni udó ké shima udó keke le ahek, duk asha bin alea e inte keke le amma, ke jiika hweŋ u ugbada dai ni o bo ohé ni o uaakpa, ni u bataŋe ejau, ni ubataŋ o beice duk a sha biŋe, e inte ke shike ke shike le. tɔ, ugbada, ugbada aka iya kpea o ugbada ni ima aka iya kpea a ugbada ni a gutama, aka iya a kpea o ugbada ni uaakpa a bik sha tuk u ugbada a sha cekpi ugbada hano Bik a cekpi a shɔŋ e ima, ni ɛsha, ima ahake peti bɔɔ, aka shɔ ni abɔɔke, a bik sha tuk ugbada unomha asha tóó a obɔɔke ima a jéeé he u cɛi a sha tuk ni otui ni a bana shiɔŋ a ba a shɔŋ e ina hano ko a agui hano a maa sha cekpa a agui hano, a sha cekpa bika cekpa amaa ni a tisha wata e tisha, a shina kóa jé ni ingin asha tuk ni otui ni a nunke, ashe nuna agui hano a nunke a nunke har a ba béhé nia shela, amma a sha tuk ni amɛ ni a na nuni domin bik a jéé a nun a maa asha tuk i nyiŋa ni a bana hee eti nia tuki nyiŋa a. baŋa tuk ihe amɛ ni a bolihe nasare iye asha shɔni ekpi, ni a bolihe bohihe, bolihe, ni a shɔni ekpi bika gaŋa amɛ agaŋa amɛ a maa iceŋ hane, ni a bans a tuk ni a kaa hɛ a sha shɔ ni ekpi har toŋ a ba bei. tɔ a ba kaa amaa ugbada hano u shu shɔni rekpi, a shúá a doon ni obeni a bana shek u buzu, wato, icei ishi shana. a bika shek ubuzu hano u shi u wui, hashu lallei asha shar oca kama ashana ba, biku jé u tuke iŋo u shu hwa, u shu uɛrɛ amɛ o ubuzu hano uituk tɔ ushu gó asha gberi shana ni shi u koí i kénemɛ ni u bani u hwa. He nyom a haŋa ashi u lallai ma she u tuk u buzu ba tɔ ko kɔashi ka jé oduko ka jéé u ushii, ushii ogbéi, aka jé a tuk ugbada hano ni ushii, ogok hano asha tishi ugbada harno ni a jé a tuk asha tuka neke aha, cɔa in te na nyeia azhie. unyom ka jéé ushii a hanza tukoca, tɔ unyom asha. hwa iye ni a dok igbam, e nyihi worki ni enaŋe eram har kiocu e mbɔɔ a sha shek utam abik a shek utam a maaa ni ha aneke a jeé ale u jé iŋo u shu ba, haŋu tuk iŋo oca, ugbada hamo u jaa iŋo oca, ugbada hamo u jaaiŋo igam. ko shia abu, ugbada ni abu a jeéi utɔk, so ni mte ashɛ ugbada ni abu aka yaa ni u nyi ni aei oshɛ haŋ u jé jéé ino ugbada ni a abu ni aɛi oshɛ yeno, domi ke hweŋ iye nɔnɔ ko u jéé a n i a toŋe e jé a bika ba nyi u shu jée` he abu hano nia hwa nia taki igbam, ni a tari a doŋi u toi kami a jééi. abu kuma duk a ka shi shɔ uhɔ abu bika cekpe ima, iceŋ asha jekpi, a beri e ijoni ni esha, asha jekpi bre e imbɔɔa goke e imbɔɔ asha kaa a abu a bik a cekpihe ima hano asha túi ishaŋe, iyɔ tuk uku jé uku jé eceŋ ni a abu tɔ a shi shaŋ ume mbɔɔ a ka jekpa hano, ocui amɛ a ka shɔni ela, ish aŋ hano ishi hwuwa

Ni a adom hano a wui shio kɔ a baa wuishi kɔ. ko cak, aba a wui ajé a amaa, kami u tóó he, u jé wake, ni u bani tehe ni a ban a kɔr ni u ba i u nwɛhe ni aɛi. tɔ duk ocu iŋou shu sheka su jé u shuje kpá e iye u bik, bika baŋa a doŋi u uke ni ela abé u tuk a acéi, ni u tuk ɛáá a. neke. a le ni a. bana a shurbɔɔ ni a tari a kɔtɔ, ni a tɛti ɛte esha, har ni ki inceŋ kena leo udóimə. bik u ba ni ikɔtai, ikɔtai ikɔtai ashi u biŋe inte sheshɔk ke jé. ikɔtai saka ekapa ushu ishaŋe isɔ kɔ yeri yeri ni isho shi hin, inyom i sho shi ba, inyom i shoshi igwira ashɔ ni u yenayi. tɔni esha ushi u jéé ikɔtai hano, bik ka cek ikɔ tai, aba per ikɔtai, a sha tuk ni ɛté ni a. akaá. shé aba káái ni a nunké a nunké. a nunké banunké a jeá abé ni a tarke eaá a tuk a bin a nunké a je a abé. tɔ iŋo jé u ocuhano, ni esha asha sher ni ehé hano, ni a awirir kede har shu gboŋa ode ni iye acu com ma asha shek o ohé ni aɛi ashina sheku bataŋ, ke she gboŋa ohé ni ikɔtai. duk asha bin e ete kom ke shike le ni ishɛkpi ete bik u ku ba a hɛk ahek duk, asha biŋe itɛŋgashe asha jawi yir, duk hake e kapa bi iye Dukaka. ci ni o ushii. unom unyom asha iya a jé bɔɔ ushiri ba a re shim ahek, ocui mbɔɔ a sha iya a ré shin ahek ni ocui ɛsha ke she shiɔke gó imei ɛsha, abom kale ahɛk. aka wur u nomha a jé shin ahek, aka aba shek no aɛi, ni iko ó inya a le, nia bana a rɔi bikule kɔu shu ka jéu ushi u bin a lea u sheye, shi u jé shim a heɛk hano ule ni ushi ni ubani u hwame, ni u kpea i icer, har ni u tari u bɔra kom u ba u jé ha nwe ni aɛi so abin alea e inteke shi ke le inte shɔk ke jé kó abin alea inte kom keshi na le har nike iceŋ jéé ibɔɔ o héno oaakpahane, asha shek oheno oaakpa, ni ubataŋe e jau, o le ohe, u góó iŋo u shui le ohé aha. shɔ shɔuk pe iceŋ a ka ko` a je bɔ́ ni injin u bin a nasara ni atóó ahéi a taŋke, ama ni ɛsha, uaakpa, ashagok u uaak pani o kɔk, ni a bana a ba shek o héno o uaakpa, ubataŋe ejau utari unyaŋa nia tuk a tɔɔk u jé le shur kiri ni ke bani e kɔtɔɔ. so ni ashe ke sheniu bin adea, ashu bin alea inte ke shi ke le kuma har idá, har ikpe ke nini a le a kom ni aum. ke shɔk ke jé kuma ke ni nia le kɔ har niki inceŋ so ubin ime nyom shi shɔni iye ni ushi hane, o yiro o bin a tea inte eta dei ashe ubin e inte she gó ushe u yiki inte igbam. ane kee imbɔɔ a ni a. gó shii ni imbɔɔ a shakpe na gó sháá